Maromaro ley karazana vatosoa amty tanintsika ty, Madagasikara misy maromaro avao izy io fa kelikely avao ny aiko, ohatra: diamant, safira, emeraude, beryl, cristal iny.